لما تريد تغير اطار السيارة او الدراجة اول خطوة تأكد ان السيارة ثابتة على سطح مستوي ثم استخدم الجاك لرفع السيارة بعد كذا خذ مفتاح العجلات وفك البراغي الخاصة بالإطار وابدأ بالفك من البرغي المقابل للزاوية عشان يكون سهل وبعد ما تفكهم ارفع الاطار الجديم وركب الجديد مكانه وإتأكد ان كل شي مثبت كويس ورجع البراغي مكانها